Ny o- ny ovy indray an ohatran'ny tsy afaka hoe tahirizina hoe ela be. Na atao any anaty "congélateur" ary an, <hesitation> mety hoe lasa mihamainty any ilay izy. Mihasimba izany e. Dia nefa raha tsy atao anaty "frigo" na "congélateur" an, dia lasa maniry eo am-pitoerana indray ilay izy dia lasa maintsomaintsy. Rehefa mivadika maintsomaintso ny ovy an, dia tsy afaka hohanina intsony.